Aupitɨ yave se arasa, aipotaesa, aipotaesa opaete sërëtrareta, se mama, se papa, sereindɨ, serɨkeɨ reta yatɨ sere, jukurai opaete mbae rovae gue rou pave, jare jukurai ayapo yasoropai yanderu tumpape, jukurai ikavi amboasa opa arasa rupi aupitɨ paravete ye